Iaho isake homa dia, <hesitation> ohatra hoe ame maraindray adiny folo, adiny, <hesitation> a folo minitra, antoandro aho asasake lera, da hariva koa asasake lera ray andro zany adiny raika, raha atôtaly zany a mandritry ny herinandro adiny fito.